Raha mety atao ambonina pizza ndraiky edy ohatra saosy tomaty e, atody, poivron, de charcuterie regny de, ohatra tafiditra agnaty charcuterie ny akoho ny hena omby na mortadele na fruit de mer regny ohatra oragna sy ny tariny laoko de fromage.